Karazagna zava-pisotro leha haiko zao ai, <hesitation> misy zao café, de dité, de <hesitation> misy koa o <hesitation> boissons leha mamy regny ohatra hoe lemonade, Fanta, orange, de <hesitation> misy koa <hesitation> toaka regny, de karazagna toaka zao ai: misy ohatra hoe toaka gasy, <hesitation> pontsy, labièra, de zay.